to tawama a gursake ma a naunake seɗɗa noy ngaɗata. To e nder sire gonɗa kan jottota nyauto likitajo, hokke lekki o nyo'anon, tofuto nyo'e. toni a gursi a tambo. To e ladde ngonɗa bo, a wani haɓungo baji haɓɓabure nden nokku to wakkata eccan ɗan, mabo liccere labungo kaɓɓa a eccan acca warugo.